अगर मै हाईकिंग जाईत् हुँ कह्लेसे मै अपन ब्यागमे का चिज धरम कह्लेसे कौन ठाउँमे जाईत् हुँ? कैसन ठाउँमे जाईत् हुँ? जाड हुइना ठाउँमे जाईत् हुँ कह्लेसे थोरिक ठुल ठुल कपडा धरम। आउ जाके जुत्ता धरम उस्तिही कर्के अगर गर्मी हुइना ठाउँमे जाईत् हुँ कह्लेसे, घाम लग्ना ठाउँमे जाईत् हुँ कह्लेसे ठुल कपडा नाई धरके पातिर पातिर कपडा धरम आउ ज्यादा पानी धरम। उस्तिही कर्के नक्सा धरम आउ जाके लठ्ठी, टर्च लाईट होएल उस्तिही कर्के खैना खाना थोर थोर, रेडीमेड खाना धरम आदि इत्यादी लैजिमु।